<noise> toh – toh Hankaŋ kachi dumbari fassara, niga hinka dina hamo da almanno yachine de na wee negahiŋ ka daŋ kusura dina zargandi hala bori nimaka ka yandi dana sundu madan jeyora ka soyyea dinna soyyea ma yandi da kwagu kala nimadaŋ din ganda ni maniji nima daŋ ni manijiyora, wadinno hinnano ni gatai asai kaŋ a’sisara. Din gaba ama saramo, za e kanda nima dan kusora ka hina ka gi’si ka dan kwanara ka gi’si da si’sara, amma umm dinga ba ama bori matakaŋ niga ba ho za e kanda no nigadaŋ kusora dinna zargandi ni’na yun kala bori ni’na zargandi, ga nimaka ka yandi dinna yandi tirai bun kala nima dakai nima dan giyora kasintiŋ ka soyea din din sintin soya din soyea kaban. Dinga nwa no wankaŋ niga nwa nima nwa, kummo dinga gi’si burfosai no kan ga’gay ma din gaŋda maniji e bobo madan manijiyowora, wadiŋ hinnano nigatai kan a si’sara. Amma nima daŋ kusura ka hinawo kanai nima yaŋdi ya chine ba nina yaŋdi komin kwaguyan kaŋ ataino aga sara, dimanchi ji’rano nina dan ba’mo damsi’jirano nina dan aga sara, amma diŋna daŋ mani ji’ra wadiŋ hinnano ni gahin ka dan kan a si’sara wadin wokan di burra natai a si’sara amma diŋ manatai wokam mofa wallahi aga sa’ra ni’si in fanin da, baykulukan ni’di e nin no dumbari nina gi’si ka ha’yo ni’na hina kanai.